<noise> toma dunia na ge bahasa dofu, ngom toma indonesia rena bato bahasa sema madofu, sema bahasa tidore, bahasa ternate, sema bahasa petani, sema bahasa weda, sema bahasa bugis, sema bahasa gorontalo, sema bahasa buton coma sema bahasa jawa, bolo ua se ngon yam bahas toma indonesia ma dulu ge ngom sango sema bahasa jerman, sema bahasa inggris, sema bahasa jepang, sema bahasa balanda, sema bahasa rusia, sema bahasa cina, sema bahasa korea, sema bahasa spanyol, sema bahasa arab, coma sema bahasa india. <noise>